<hesitation> <hesitation> 'nré xhivadaija kaxhidaté uj <hesitation> dakedá <hesitation> já, deén deén jaxhidán xhavii ataini kaxhidá deén deén tá já kuchí chí <hesitation> taini va xhí té loani deén ján vaxhi noyavii ján kojaxhi vaná'a komaka xheovaná j <hesitation> taja ihó niuná atiuxhivaná deén, já jamaná deén.